A ɓuran yiɗugo awaɗa jemmare ma ha ɗou hoosere naa ma ɓo awona haa nɗer maaɗi maaɗi jamanu naane mahaaɗi himɓe jamanu naane